من أكتر اللحظات التي ساهمت في حياتي شخصيتي هي لحظة نجاحي في مرحلة التعليمية كلها، كانت كل مرحلة أتمها تحدث لي فارق كبير جدا في حياتي وأثرت على حياتي جيدا كله كان بالحجاب ليس بالسب.